पंसदीदा खाण चीज मा लगभग आठ से दस दाल चावल मा दाल चावल प्याज टमाटर हल्दी जीरा लहसुन अदरक मसाला रैंदा यू चीज खाणू थै टेस्टी और पौष्टिक बणै दीदिन।